अच्छे से नाखून ल कटे के उपाय है कि तय पहिले। नाखून ल देख देख के नेलकटर से काट आऊ। ब्लेड से काटे वक्त सावधानी बरत। आऊ नाखून ल कटे के बाद ओला अच्छे से घिस।